Zəbba kə ngəzəm sək urr nən ne aani da jibbi ci daabaku, jibb dici dabbakun, afaaci aani den wane, naapaa dəm ii da wəya tuku, tike don na rigatu naa pa naa dəm ii da wəya tuku naa nən naa nən wanda da jib bai ko ka dew nda rameci nda rigatu nda paa na dəm ii ɗa wəya tuku na jib na zəgərr kə wəya auku ii zəbba. Da kugu akshi gani da jayi jayidu nen, na- na kwa dlam gəmo kwa dlam gəmo aci daji fo lava de nakun nən nɗa sallamata naa atu kwai nakun aayi kə mashirrən akshi eden nənto aa wədina lodew fu tuii nda dlam zəbba nda denakshi nən, kə ma kwan ndani da ɗauratu, aji naa aam ii miya vədda ndaki yadda takaɗ zəgərr kəm inde aamgəi nan nda jammau su bəlan aama ci in aamaci bi nən nda rammau ma, sa ka zəbbabi pa zəggərr gara aa nguwa gagai ii paata to nda dedu nən narna ka de bai <hesitation> naa bana wəya daama aa rii ɗagai to sunu mii zəgərrgara aa ngwa bee ii paata tunu to sunu aamaci bai. Nda denakshi nən nda mai gara da wənduwa afəkgaza dam tu ii, wənduwa ci. naa karranəən gara, naajaa raki gara, naa jaa tamke gara sai dandu lavananin gara danditu ii wəndwau, ndadedu nən kwa de nakun ii wəndu wau nən nda rammau to sotai nəsakəm, kəm kuma ka zhirrau kanci kaka dagəri bai ka dlam naa na ka ramma to ka launa daageri bai acu da ramma to accu məsakə don gəri kasu nən. Kani ka dli aam kapii kufa kəm ka ɓarrici, ƙayi ka ngwe aabən kapii kufakəm ka barrici damudu. Dan, umpana karrarin gun ii rii gəri nən, ka ngwai karra ringu kandu ii rii sasaɗ ka vəyi, ka vəyidu nən sai ka zəmdu chan accuu ramma ancu bee nən aa daurakəm naa dləgun wanda karanpa ii iɗakun daure kəm nən da ram, ma to acu ancu bee kasau ka dlam dici nən to daaci sukwakuyum wam nən aci ramma, ancu bee nən aa ɗaureya kəm, daure kəm nən ƙa ɓarrici biwu da barri kəm biwu kayi ka dlame ci, ka dlame di cin ƙandici ii sigəri ka dedu nən kangwana kəkəmbii aa ramekəm kanngwana kəkəm <hesitation> fo sai kame fənna kənye kanai da bərrikəm kəkəm, kayi nakəm naa atu, kəm naa mamu nən sai ka bərri ii mamu kəm kəm naa mamu bin kwa sai kan mbashi kan kaci aciye da ci kərri dammudu nən aa daura kəm aa damudu kayi kayi kami dən kəlwa mii wande nda pe pəm aabən ci kunugu dandi kəm.